शू के डिफरेंट पार्ट हैं कॉलर, पैडिंग, फिलर, लाइनिंग, काउंटरलाइनिंग, टंग, लाइनिंग, टो स्टफ, शैंक, काउंटर कॉलर, थ्रोट, आउटसोल मिडसोल, हील।